Ape aga zəng ape aga parəm ape aga shatɗing pe aga neɗing pe aga tukun pe aga kpa̱ɗing pe aga fangshat pe aga na̱nne pe aga fangzəngtəng pe aga gba̱pchi pe aga gba̱pchi ama̱n pa̱ zəng ape aga gba̱pchi ama̱n pa̱ parəm.